Ireto avy ny singa fototra hita amin'ny bisikileta. Ny kodiarana ankiroa, ny familiana ,ny cadre, ny chaîne, ny pignon. Toy izao ny fifandraisan'izy ireo. Rehefa <hesitation> rehefa manodina an'ilay kodiarana dia miara-miasa daholo ireo fitaovana rehetra ireo amin'izay tena <hesitation> fifandraisany ao, dia mihodina ilay kodiarana dia mandroso ny bisikileta.